घास के मैदान सोच के हाम्रा कथी याद आबाइया ज लाइक रहली हमे त आपण संघटिया सब जना ग्रुप बान के । हमैके फूटबाल ले लेके घास के मैदान मे चल जैत रहली खेले फुटबॉल ओकर साथ साथ हमैके भोलिबल क्रिकेट खेलाइट रहली उजागे । सब किसियों गेम सब हमैके साझा से रूटीन रहे उजागे चार बजे से लेके सौ बजे तकला फुटबॉल खेले जायके जा के उजान हमैके कमाती मे । दु गो टीम सूतियाइट रहली दस जाना जाईटरहली पाच पाच को टीम सूतियाइट रहली उजान टीम सूतियाके मज़ा से फुटबॉल खेलाइट रहली । उके बाद हमैके ठकनी लग जैत रहे त हमैके उजान ने सूट जैत रहली तनक रेस्ट आक्राइट राहली पनि ओनि पियाइट रहली घास के मैदान मे खेले ला । बारी निमन लगाइट रहे चोटपटक न लगाइट रहे दूर उर बेसी न उराइट रहे निमन लगियाता रहे खेले के निमन वी फ़ील होइट रहे खेले लाए ऊहएलगी । घास के मैदान मे खेला से टंक रूनीनग वी निमन लगिया दौरे के वी निमन लागैया खसस मे ऊहएलगी ।